हाथी गजांत रावतात कि तेंची जी धाकटी बर्गी असतात। ती सुरंक्षित रावंक जाय मनान आणि खायच्यात। जनावरां तेंचेर हल्ला करुंक जायना मनान आणि। जर तेंचेर हल्ला जाता जात्या ती सगली मेलां तेचो। बचाव करुंक जाय मनान हाथी गजांत रावतात।